कीड़े-मकौड़े आपस म मुख्यतः गंध, आवाज़, और शरीर की भाषा का माध्यम सी बात करदा । उदाहरण कैं, मधुमक्खियाँ अपना साथी के नृत्य करीके फूलों का स्थान का बारा मा जानकारी देदी छ। कुछ कीड़े जन कि दीमक, रसायनिक संकेतों (फेरोमोन) का इस्तेमाल करदा छ।